Waaw liñ tee ji de, <hesitation> dañ dee ji dugub ak gerte, bësi, mboq ak ben, ñun dañ ko dee ji. Su loolu paasee ba ñu dugg ci noor bi duggu dañuy ji soble, jaxatu, <hesitation> batañta, suppome, salaat. Lool bu demee ba jeex newet lañuy duggaat. Dañuy demaat di préparer tool yi pour duggaat ci tool yi. Kaani bi moom daf dee dem ba nawet bi ñëwaat ak jaxatu bi ak batañta bi. Yépp daf dee deme noonu dem pataas bi tam dañ ko dee bay noor, dañ koy bay nawet. Waaw yooyu moom, day dox noor ak nawet ak xaal itam daf dee dox nawet. Bu nawet bi di jeex duggu noor bi. Jamono boobu tamit xaal bi daf dee dom bu baax.